ஒரு சுத்தியல் என்பது பொருட்களைத் தாக்கப். பயன்படும் ஒரு கருவியாகும் முதன்மையாக மரத்தில். நகங்களை ஓட்டுவதற்கு உலோகத்தை வடிவமைக்க. பொருட்களை உடைப்பதற்கு அல்லது பொதுவாக ஒரு. பொருளின் ஒரு சிறிய பகுதிக்கு வலிமையான. தாக்கத்தை வழங்குவதற்கு சுத்தியலின் வகை மற்றும். கையில் உள்ள பணியைப் பொறுத்து அதன் முக்கிய. செயல்பாடு ஒரு கைப்பிடியுடன் இணைக்கப்பட்ட. எடையுள்ள தலையால் எதையாவது தாக்குவதன். மூலம் சக்தியைப் பயன்படுத்துவதாகும்.